والله إني ما أحب التصوير ولا أعرف أصور، بس أختي ما شاء الله عليها، تموت بالصور وبالتصوير، وتاخذ وضعيات وتسوي فلاتر بالموبايل، وتقعد تصور كذا وكذا، لين ما تطلع الصورة زينة، ماشاء الله عليها ، والكاميرا بعد الزينة تطلع صورة زينة.